Ia, za zen̈y koa irery mandeha an̈y, sarotro aminakà zen̈y ahay fiaim-piainan'olo an̈y, baka io zen̈y tsy haiko ino avy raha ten̈a ny tanjon̈o ny olo an̈y zen̈y. Avô le fiainan̈a andavanandra fekiny tena tsy arako feky.